Wukuo abu ikuor kuorbuakuo kening ning kper ola wukuo abue e kie bu bie lie otutue le owom mpuom le owom le libie le owom kese le owom kuobes otutue wokuo e' ama gbal be oke wukuo e belie le kara ama gbal ke ache your belie le weh alie wukuo abiem ki biem e' mama abiem ki biem e' papa wukuo mbe sue sue sue, wukuo enum ki ki rumo ya ashishero le mission alie lie te te te ashi shero le mission wukuo wusesen wukuo e' are ki kper ogbulo akper ogbalo te te te achu ache kuan e' weh liji ayi ori akuen le tal ama lal chi wukuo abu ole le oriki tutue wu gbal gabl wutab kue odzang belie okiabo wu kper onenu wukper onenu belie belie beyan yan purr began gan pur be makuel liji ayi oburabo wukuo wu biem ki biem e' mama Mama yi akaki wukuo belie wukue wubiem ki biem e mama wukuo wu gbal gbal wu tabo e' mama wukuo wuyuong young wumama ilololo wu yung young wu shi shero eshuakada. wukuo wu yong young wupie e'yeh nyin ayi che wu milem wu fi lemo wukuo ofe ya alal lal befuor bepual afe but apipie ashie shen ache tabue weh wuyin okekel ome rue che oh wukuo ami ya ae wukuo a' mi kpe kpe kpe e mfikelo kel e ngabo ami yi mpiaha bikuo ami ya akper ogbalo atab kue ashero wa le we litoh bi kuo abi bi e'toh ayi aru le yi bikuo afe lemu bikuo abibi che ya nlalo ya lempuoto ya bi kuo abibi chi ya iri ome awu nlalo wukuo wusen sen nde wuchu wumi yorr wukuo ari ki lue kporr ache kuel ya le ome awa alalal ke lue wufuor wubanu arue lishe alue le bian ama lienu le bian ashen bu ole le ofe bu le omeh omili fe fe le ome be mile we kel kel che ori chu Beri ki telo nyi liya window beke lo che we ori chu wu kper oluelo wu kper oluelo fiang fiang fiang fiang fiang fiang ovhu oche dzang belie owarabo otelabo beleb abe benyue yue behe, oreb wufuoro ochuabo wa leone oru rue but baawa wu yuong nunu lishe wu young lishe wu ken ken obuo che nyi ami lem alemu, wukuro wusen sen achu chu opie otuo kpo wurang opie otoub wu kpor wurang agong anyienwe opie otuob ikpo wurang agong anyie we nde okpe opie piel wukuo e'ke olam olie o'otuobo wurang agba lo achuo okuo bom beborue opie lo oyuel olam olie ne bikuo e'che akaka lidzo afi yuo age lie ale ki lemu mu nu nu nyi mpiele e' ntuobo ikp wurang ntuobo kpo wurang wurki belie nwriki belie nwuro isuo nwuro isuo nwuro nji koro gbalo achuo agbalo atabka agbalo atabta mpiele nluele Bu nle le wa yuro le ome te tete wububu tem wumili bubu tem wume lishe wuma yo young nu lishe wuma go yang nu lishe wuma go young nu lishe wuma goyoung nu lishe wukuo wusen nu nkie abo belie ababo kpo nrili wufuro belalal, beche kue belal, wufour wabanu ndzang lisual ndzang nsuom nwuro nsue sue iji aye ste ste ste ste ste ki abi nkuo ke aluo ka and ke abinkuo e'ka luomo wukuo lo abioukuo agali luom luom le ome wukuo wu guo wuh wuh nsua e kpoo le abieukuo e, epelo bufob abienkuo yi ni ki ma pel le bian abi nlie lie bie abienku e nsule suale e' liji inri kiwuwuro e'nu lenkuofu mpel bian abie bibu mkper bian abie olia le abie nkuo e'wukuo wunab nab wukuo wubi bi itoh wukuo wubibi che mom e a'yi aka ka kie mi belie wukuo wugbal gbal wuchno wukuo wuyoung young te te te ama shero nu nten aku kue akper ogbulo ashenu agbe asheno alilie te te te ashero wa Wukuo wubibi iji, wukuo wubi bi mama che ya mama ami ya mama abibi wukuo mpie mpieh ngubo nkele e lempi nrue o wukuo ami yae wukuo a'imilal befuor bepual mfikelkeo kele e' milikel kel e yimi ntem le ya be borro emi e' opielo nkuo buakuen begbal bereb begbel bereb bechu bechu piel nchu nyuo imil nyur mel kpoo nkie beleb le omuen ndazang wukuo e'mfe mshabli este ste ste ndzang e'nkue ndzang e'nlam le kokoro ndzang e' mbam ste ste ste ste ste baajuen le agburo le wuluom ami nde muan ami achu itoh mpie mpiel piel wukuo e'nrue che muan ami yur oyibo le, areto akamrisho arili chu chu ya mpie mpiel nrue chi, weh yur a weh yur a nyin ayi ye e'pie e'le wukuo yiye e nkelo mom e'che alokalo apiel kapiel nyuam mapiel wukuo mme che weh yuor malie akamisho Nke lo mom a'e che apiek piel nyuam obara akubo che your okab mual mpie mpiel wukuo mue che weh yuor ke dam nu le mpuome oweh olie o' iri ki nten wurang mfe le kara ke me me nshep wukuo e mfe weh lam nu le buan abue olie ye ari ki kuo weh yi okelo ye iki wubung le wukuo e'piepiel wukuo nyi e'ki wubung, because wu kuo ari ntin ayi nyuam yi ye e'milichi chu chu le begbalo abe che ikuor kuor wukuo iche tuob e'libishi e'che kper e'ola wuyeli puat wuyeh puat